Raha iaho koa zany mandende ami'igny faritry Azia igny zany ame firegnena Azia any na kaontinanta zany, da gn'aniko zashy, <hesitation> voalohany koa da miomagny ame sakafo zay avao koa ka, da miomagna ame resaky fagnafody zagny mba ahafahantegna misabo tegna raha ohatry hoe sendra marary itegna da minday carte mba ahafategna mahita gne lala omba, akoa zay koa zany gn'agnahy.